يبقي عندي القدرة ان انا اكلم كل الحيوانات ولا اتكلم بكل اللغات الأجنبيه، أكيد طبعا يبقي عندي القدره ان انا اتكلم مع الحيوانات لأن انا بحب الحيوانات جدا خصوصا القطط فعندي فضول أعرف اللغة بتاعتهم وازاي بيتعاملوا مع بعض وبقي اتكلم مع قطط وكلاب والحيوانات اللي انا متحمسه بيهم مثلا الباندا بحب الباندا برضو ممكن زرافه او الأسود أعرف ايه اللي فدماغهم لأ حاسه ان انا متحمسه للمغامره دي